adhes khunen dhub adhes bokke shorichathi bayaa chamme khabathi hakhasabathe adhes khun dhub adhes bubbesathi adholes gudhio akhan khabaa aminen dhib yed yaani inamaanen malkan shulenen haidheni ininen dhub akha holidayathi dhub dhib yed yaani adhes khun adhes bubbes akhan khabaaa Ammo wo bubbes dhadhethe olthee hinbulthu adhes akhan khan worr kas hithethu juu dhukea adhes akhan khun